Peekamas ninamas menna leppo, leppo niino leppo menoo lae. Lae melaa morobempo awe owalatu, awo nee ulle tiinai go ule leponna, takenga teka ule wikangna ketoi agapetae waitoko otoio tee enang tii nai alilitoai. Aleketaika ulle polowaimpo teka uule tii nai alili, tee morobe onoi tewa owatu. Eng agaa leppo moresby onoi awo papua mpo nga onoi awa owatu, awone ule o enang lepo o enang wau, wau gawai otona. Leppo tee enang o palauwa taneno teka ule tee o palauwa, weloa la ninangko tekaa palainbala naiai otoai. Eng aanoi, aonoi mekee lepoo mekee nimpoo mekee awatewa onowalluko, tee tang nimponai tee teewo aonolima mmpo awa owalago awo nee. <hesitation> Lepo peeka pekala gawama ule minim bai gawako. Hat wok alimampo, tee ule peekaba tee tade alila peekaba inobawai. Inobala ka ule uwani alila teka ule pekaba, uwani alila teng nigipawai. Nigipala ka ule teng kole awai, awa pekala ninanko uwani alila, <hesitation> tang oto oto waloda teka ule. <hesitation> Taba nigi nigi pala peekaba taba kole awai, wikang ka ule osi klin nai.